Kit'on jach ma'lo' kitz'ak ki <noise> ti wich b'el kika'aj kikäxäntej y kitz'ak ti y kito'on kiwich ma'an ma'lo' ma'an tulakal b'a'ax yan je'la' uchij jach yaab' tz'ak kito'on pokche' tulakal pokche' yanäjij que yan kito'on toj, <noise> mentäkej intenej jach ma' ma'lo' para kiten, intenej tan ki tan ki- kiwilik que b'a'ax tulakal k'ab'et kito'on inten tan ki tan kikänäntik tan kikänäntik tak tulakal b'a'ax yan ti to'on, mentäkej yanten, intenej yan tulakal b'a'ax yan ki- kitz'eek k'ab'eten ma' tan in tan in ma' tan mentik ukimil, mentäkej tan kiw tan kikänäntik <noise> y kin ti uyich jach ma'lo' unek' chemen u- unek' un unteek ule' albahaca. es no lo no